أجول له يعني مبروك يعني ألف ألف ألف مبروك، يعني ما أجدر أو- أصف يعني <hesitation> كثر أنا سعيدة يعني لشريكتك، وأتمنى لك حياة مليئة بالحب والسعادة، وإن شاء الله تكون بدايتهم يعني بداية جديدة وموفقة، لا تنسوا يعني دعوتي للفرح ومتحمسة أحتفل معكم، وكذا يعني أعيد عليهم بهذي المناسبة.